أول شي أسوي إستعادة تشغيل ل-جهاز الراوتر، علشان أشوف لون موظوع من عندي أو من عند الشركة، بعدها <hesitation> أسوي له إعادة إقلاع عن طريق وصلة بالجهاز اللابتوب وهنا <hesitation> أ- أشوف كيف <hesitation> أصلح الموضوع وإيش هو سبب العطل.